aia ʻo chile ma <hesitation> ʻamelika ʻākau ʻamelika hema, kala mai, ʻamelike hema no laila aia i ke kanaka ma hea ʻoia ma chile. inā aia ʻoe ʻākau, kokoke ʻoe i brazil, kokoke ʻoe i kēlā ʻano equator no laila e wela paha ana? a laila inā aia ʻoe hema kokoke ʻoe iā argentina a aia ana ke anu. no laila aia i ke kanaka ma hea ʻoe ma chile.